Ca cuy'tum te yuji yactsucujpa cuy'tum tuwan cuspa tuwan'is tuwan lluchi tsucpa y tuwan cuspa tuwan pajaypa niwi y tuwan cuspa casa ca ane je'en pe cab ca llumaytug mucpa tsag ane capu jey tuwan cuspa tuwan musaam tiu mudu tuwan cuspa capu cs tuwuan cushu ca cuy'tum wintsamu tsucpapu ca wat cusuj wa tu wan cusu tu wani pues wa tuwan musu tiu mdu ca cay tum peye tuganji tsucpa cab cuspa tu wan'is pus que cab ye tug'anji tsucpa yunpa tuwan pin´pa tuwan ya cug'pa capu y tuwan cuspapu